مراکش د افریقا د پخلي یوه خزانه ده. «تاجین» یو مشهور خوراک دی، چې غوښه یا سبزي د ګرمې لوښې نه پکې تیارېږي. «کوسکوس» هم د دوی دودیز خوراک دی. هلته زیره، دارچیني، زعفران او نورې مصالحې ډېرې کارول کېږي. د مراکش پخلی خوږ او معطر دی.